A s'dis ch'agiütu a la forsa tüti i cibi ch'a cunten-u ël fer për ezempi gl'spinas, la carn e cunoso cuesti cibi ch'ai dit ch'ai dit